Ña jan ta kuchon nri ña nro nó'nri, ayu ayunri nro cepillo jan xhín olgate xía ke tikuii ta nro nonri, chín cepillo jan es poca.